Ka shumë lloje salcash, si salcë domatesh, majonezë, salcë barbecue, salcë soje, salcë mustardë, pesto, salcë alfredo, salcë ranch dhe vinaigrette. Çdo salcë ka shijen e saj unike dhe mund të përdoret për të shoqëruar pjata të ndryshme.